الآلات ممكن تنتج فن لكن الفن بشكل أساسي هو جهد بشري، لأنه يعكس مشاعر وأفكار وتجارب الشخص. الآلات ممكن تستخدم تقنيات وأدوات لصنع شي جميل، لكن بدون إحساس <hesitation> والتعبير الإنساني ما يكتمل المعنى. الفن يعتمد على الإبداع والخيال وها الأشياء مرتبطة بعمق الإنسان. إذا يبقى الإنسان هو قلب ورا كل فن حقيقي.